Misy telo eo ampola agnaty tragnonahy akato, araiky zany tegna magnazava ny tragnoko de araiky magnazava ny tokotany de le fahatelony amin-jay magnazavagna agnatin'ny ladosy ndraiky WC fô le agnatin'ny tragno maharitraritra eo am'telo vôlagna ake de fa manolo edy za fo le an-tokotany ndraiky an-gabone eo ho eo am'taogno araiky ake zay vo za manolo zare.